الرياضيات اللي تحتاج <hesitation> قوة بدنية كبيرة، مثل رفع الأثقال، والمصارعة، وكرة القدم الأمريكية. هذه الرياضات تعتمد على التحمل العضلي، والقوى الجسدية العالية، عشان تتحمل الضغط، وتحقق الأداء المطلوب. أما الرياضات التي تحتاج أقل قوة بدنية، مثل الشطرنج، والرماية، والبولينج. هذه الرياضات تعتمد أكثر على التركيز، والمهارة والدقة، وما تحتاج مجهود بدني كبير.